Teēma awee-yor era owa agbo awee reke dobor ntor rēke elabii-renu oka chasii aweeyor bor ne-reke chan chula ugboruū ka-na ko tueto oso ugboruū bere wei awee. Awee reke ajuu adeye reke wa ka yiiru-masi awee reke a ae nkee rebasen awee reke nte aya ɔku awee ugbogbuue a yeesansen be tora gbor nye awee yuu be nyime awee utoru aooru ɛka aya ko nor be aka awee ɛke nu rebasen me krabetor nteka awaajeye naga kɔ sen awee ranu njii, awee awensen mo oboru awee-ra nor nami kɔ̄ ncha chula enne-reke nkaba cha-cha chula awee-na-nu rejijika kɔ nwuru asime nte nworu bom ensime owa yaa kɔ̄ awee-ra-nor be aka-awee so be awee reka chachula ka nabime kra-be enu nasime aoo rekayor ruba-jiraka nnemu abela nor-re kuū Oka chai fisen na dorbo nu ro baiba tóó na, oka na ko, leso lie tadai ageta olara oka na kóó chu wa wen bóó obari teka ar ena kóó chuwa wen obari te kpew du- wey towa na dama nukeni wai kpara á ó mor bar, owa yankoo ro ba bina wer kóó re baa ne ru owa koo oba chai se wey areru, odorse chai-chula odorse na anokóó reba elase den yon neru oso tayoni reba jira koo akun ru, re jira ko atan ri bii. re ba jira abina re ru koo toro re na ra ó bee á churu wenso mpio ye kóó ma ó bai awaiye ka ka ra báá koo ayen jien ra ó kaka ba kóó á ó jien ye yon se nu re kaii re yon bai nu ra ó yen kóó owia yoi nor, ayon re ama na ru koo tita si kparan moor gbere koo awai yo dó an en en, ayon re ama na ru ko to ki tita si kpara moor gbere koo awai yo dáén wey gbere yon osi okale-okala abele á ru bôô si é oso tor oki abira ra yo gber kpii lo bi abe kó ekpu re dore gbero or doboo nu re kaa nase ru abe nu re ka nase ru oso fima ban sóó é ó ró káá jira koo owiyáá yo yon reka áá mbien re basen ru ó abela nu re ka ó ki nu mo nu má eka tonri bodori junju yon re ke daka so dat awia ka wanso ro boro ne ma nse re don wen baa ko too owia yo yon awen eboro kan se way chen gwa so obini ro ba ko nawo chu aden loo se, obo bore chuma ra so ton re ne weni amor obai bara jai tan tite koo mii nton karaba nu dor a en karayan yor ano ka nasa ton yan, nara ton dor dor en re ke ka kar kasen may be re chamra chula karaba bai kparan chan chula kaka bai koo re chan chula so sa chan re ba to chan chula ka na wera bai to na bai bara nai ayon re totoo koo re chuma koo a o bai awaia ya yon reto too wey kóó, meu re jira nasemi eh eh, ka gbin ri bodor kara wen oso egin okoo awia ra bara na bodo, á é ju areni ra awia ra ba tóó chan ran chulara nii bena so bena ka gijar lama ru so bai too benera, wo koo ra lase olia obari ka bara oso wey kaa chi chiee wey ka cha ra chulara abe bara chan chula nton ra ne wen neru wey damonu kaa chan tari masi Wa juri bara omuna readen ɛtor aji obire owi-nka tor-ue aji awee re na wah nmima sie nne bre torūe aji-baa reba tuma tel ngba-oo bra nyie reba ka dorma so ajuri bara ufeeyii bara omuna aden we dobu tetekesi ofima ka toba aji-ba nmasi ogola awie owa nnenu redema re-ma nasimi till nor jumisima wii we ocha chula till nor nasamuru wii wo acha chula so eeri nma jara jura-oh woka mo-kɔ̄ awii, o-ḡa maah we ka cha chula so si busa si we baba to cha chula ka kolari me re onya be eberi-dor re-nya be on teto-ye domasi re inn ntete we ogolaa so oso ntoyu kora nee wa ba obane rebasi ba nsisibari kana obari kɔ̄ awesi-oobori we ka ɛlbo cha bebointete-oh.